Raha ny zava-misy eto Madagasikara de tsy azo ajanona ela ao anaty va- vata fampangatsiahana ny trondro satria tapatapaka ny jiro, ka eo amin'ndray andro eo ihany a dia tsy maintsy hohanina fa raha vao ankoatran'izay de simba.